Më pëlqen të ha ushqim italian për larmishmërinë dhe komoditetin e tij. Pica, pasta dhe risotto janë tajuret të shijshme dhe të substanciale, dhe kuzhina italiane ka një traditë çë feston përbërësit e freskët dhe të thjeshtë.